﻿Nahabwekyo ebintu ebinyegomba habantu, ekintu ekyokubanza buba bwebundaazi, obumu, namazima, nokugoonza Ruhanga, habwaaki obweebundaazi, habwensonga abantu banu obu baba batekeine, neteekereza yabo eba yembaganiza, obumu, obumu bureeta abantu muri itwe kandi bureeta engoonzi, kutiina Ruhanga nikyo ekintu ekikuru habwokuba nikyo kiri kukuyamba kuhika buri hantu hoona, nikyo kiri kukuyamba nencwaamu.